Ia, <hesitation> karà ataony esikalie ndreky zen̈y, antony ilàvan̈a izy esikalie zen̈y ahafahan̈a manonga. Koa fa misy tan̈y zen̈y an̈abon̈abo anao zen̈y te handeha an̈y te hanonga, boaka amy esikalie zen̈y ahafahanao manakatra i raha io. Ze zen̈y ten̈a ny araiky asany.